بالنسبة ليا نحب يكون عندي القدرة على التحدث مع نفسي في المستقبل, على خاطر التحدث مع نفسي في المستقبل يعطيني فرصا نعرف كيفاش حياتي نجم نخطط بطريقا أحسن لمستقبلي, ممكن نعرف شنوا بيش يصير, ننجم نتجنب الأغلاطونعممر قرارات أحسن وفي الصواب, أما باش نحكي مع روحي في الماضي رغم فايدته ما يعطينيش نفس الفرصا باش نغير حياتي.